jar tokkit gaf tok gad bee, jar kun maan ennan yaanii dub won ishin dagartif ee ae guruppu ishiani inama gudda hamtua dub jar kun laffir yaate won ishin dagart yaani won ee baradhia taak portoli, won akanatan dub wontunnen gargar gortee won dibian dagadatenan won birrit gargar gorree yaani won ak dirbua gargar baate tun garan baate tun garan baate jar kun uf gafete won akanatan dunia kas unum jirtii? kwani won akatun unum jirtii akan ette wol qorti.